Aumana magit a kari ni na pi, an da nukia ba pi na vongor ra palapakai dat ona da ienia nam ure ra singapu. A singapu una tunia, <hesitation> una kavue ra <hesitation> palina mur una ienia varung ma ra kulau, na vongor ra palapakam. A singapu bula tele da kukia ma una ienia. A vouruana bula a vudu, da tunia bula. A vudu a lavur managana vudu. Kir takana mangana vudu ka. Dat ati Rabaul da pite pa ra Kalau tago kada lavur mangana vudu nina da vaume, pi, da ienia. Nam ra managana vudu bula pi vongor ra palapakai dat. Ma i tele bula data ien ia mara kulau, ba data tun iaka da iania mara kulau. Pi na puk vabaka na ra vudu ura balai dat. Bula nam ra, a singapu ma a vudu da tunia damana ma i tele data nangnang me ure ta nigir mana nigir na da paitia ma kunuk nam data nangnang me. Bula nam ra a upa bula. A upa ia tikana bona magit bula ni tele na mal ra bona gap ta kada nilaun. Na ra upa na kukia bea una paraipan tana bea una, una kulube ia ra mana bona magit nam una ienia una kairene ra bona nilaun tana ma tavaboina bula ra gap tara nilaun kai ra tutana ma vavina boina.